Ny toetra tsy manam-paharoa anana'ny éléphant, voalohany aloha, éléphant tsotra, izy biby geda maventy fa izy tsy masiaka; fa tsotra! izay aloha ny toetry hitako anan'ny éléphant miavaka be.